Kua tetaguasu Brasi, kuape uajaete yae araku vi <hesitation> kua teta guasu pe, opaeteco yaikua <hesitation> de que kua Brasil jae <hesitation> uajaeteye araku, erei jaeramo vi jaereta yaesa yave iguasu jembeirupi oyaureta ipe <hesitation> opaeteye jerakua, jare ikirei opaete opo Brasil peva <hesitation> kua jekopegua oimeramo iguasu jembei iporayeye